Esiku lyandje ne opo li kale lyeendapo okamukwikolo, shaashi ngaye omunegumbo, ondi hole uunene okukala naanegumbo yandje, ngee omukulukadhi gwandje nenge aamwandje, ohatshi tameke nee ngino kutya, ongula shi topenduka, kunda omuholike gohe wemutala, otatshi kuulikile nale kutya owuna esiku tali kekweendela nawa, naashi ne wu wete, nge owaadha aha kiilonga nangweye waha kiilonga, ohandi kala uunene ndina ondjuuluthi ndjiya hoku tshuna kegumbo opo tuka tsakanene nomuholike gwandje shaashi ondi wete kutya shaa kandili puhe, nena nesiku lyandje itali kala ewaanwa, ohatu ningi ne iinyangadhalwa ya yooloka, mpono hatu vulu okukala twaha keesitola atushe, ohatu vulu okukala twaha, nenge twaku thamo ike omunona tu keende nomunona mo- mo- mo- moma pandaanda, tomu dhewula ngaa nahe aka kale uuvapo ombepo shaashi olundji oha kala megumbo, shono natango hatshi mbili palele nenge hatshi ningi esiku lyandje ewanawa, oshono kutya ngele owaadha kandili nomuholike gwandje, konyala iha tuzi inatu popya kongodhi, kesha ngaa mpa wuli he oteku dhengele nangweye otomu dhengele, shono uunene ohatshi eta enyanyu kungaye noha tshi ningi esiku lyandje ewanawa wo nepu, ya no naashi ne tokaha megumbo nande owagaluka kiilonga, esiku ohali gwanapo shaashi, tomu ndjokonene shono tsha ningwa kiilonga yeni, nahe teku hokololele wo kombinga hiilonga ye, ohatshi eta enyanyu megumbo tsho ohatshi tunyanyudha, tsho otsho wu wete ndati, esiku lyandje ohalyi gwanithwapo uuna nda gwanithapo mbyo.